Chemo ri kin ka'yij ri jun chaak ri utz te'loq chb'aq'nwooch, ri utz kin k'oob'chpoom, kum xew xuj tijxik ataq xu jpe uj nuch' are'ri tiq chjeej riq lew, xtiqawaaj raal chee'xtiqawaaj a lo'n ke'q lo'n ¿tiqawaj kotz'a'tiqawaj nima mu'j ki' qawaj chee'xtchkun chuq si' xki'qiil njeel teqka'yij chemo rch'ajik ri ulew ri riij jaay chemo arék chaak ri utz kun xujnaq'xik te'q uj nuch'más utz ke'loq chb'aq'qwooch ataq uj k'o praal chee uj k'o pq'oos xkuj k'op k'chi' che riq tik che ri jroq tiqtik, tiq ka'yij ri qtika'chemo rwoch ri kiryaa cheri lo'n ri kir ya'a che ri jab'taq kb'antaj qmaal are'k'ri qaaj xkuj ek pu ju nima tinmit qak kqa chuqwoch ri qe xuj k'iyik, xuj oj k'olik xuj uj k'olik uj k'o pri chaak, wachi'noj are ri chaak ri qb'an chuq lew utz rilik qb'an are ri qaj chb'aq'qwooch kek'ri'kuj ku'ktik, ke ke qq'iij ri ke kb'iik ri ik'ke kb'iin ri jnob'noj utz qnaa'ke oj k'o pri chaak ri qaaj ri'.